So tawi fottii e neɗɗo e nder fijirde, ko idii fof mi anndinan-mo hoore am: no mbiyetee-mi, to jeyaa-mi, ko ngollam-mi, hollum woni paandaale am. Caggal ɗum mi naamnoo-mo kanko hoore makko ɗeen naamne ngam mi annda-mo no feewi. <hesitation> Ɓaawo ɗum, mi hokka mo tonngoode am. Mi jagga kadi tonngoode makko. Mi wiya mo caggal maa mi noddu mo ngam min mbaawa yeewtude no haniri nii.